परोधियोगिकी होन टेटके बिना जीना अति ना संभव जस एबी नोए नोए तक्निको री होए। जूस एभी हमें धन लू तो तेतलई हमारे चाउ कोचोड होने तेत लेई पुरो देस थोडना चली। जे प्योर नू टपले तो से हमोक खानेई नी पडने चौ। एतके बिना जिवनो मुस्की मान।